फिलिपींस के खाना म भी कई अलग अलग प्रकार के स्वाद होथे। जेकर म स्पेन अउ चीन के खाना भी मिलथे। एमन के खाना पौष्टिक होथे अउ चावल एमन के प्रमुख खाना हवे। मछली झींगा अउ केकड़ा भी एमन के खाना म बहुते मिलथे।